Oiraarei bo hukubuu uta'aha bisio bo hukubuu. Oiraarei ii korauo haia boo'ore komiuritiarei roheoarei borukutu. Roheoarei a bisioea bisio ori ii'aa ua o teeteera'a- areeroo haia uaha o sisibare- hareeroo ii'oo bisio oo'ore bokepai a huku- hareea oiraba oo'ore bo hukubu. Bo hukubuuarei a bisioea bisio, bisio aree'ita hukuia oitaa'ita a bisioehara bisio a uka aripuihara bo hukubuu. Ee, bisio bo suku'u bai hukuia eksampol bisio oitaa'ita haia boriari oiraareha bisio aree'ita ta uka aripupita ebuihara. A uka aripupito a beehara bo kepai'oro haia bo hukubuu'oro bo rukutuarei orubisi komiuritiiarei bo opoi'oo ii'oo. Oru oira oo'ore ao epaapi'e haaboroo, oiraba ekspiriens oo'ore bisio, bo rupee oitaa'ita haia boriari hukuriia riira tare aripupita o oepa pi'ebohara bo hukubuu bo okuu raba hioko'i oiraae piutsaa ua oeeaa pleriibiru bisio a iisio abeehara oo'ore bo kepai'oro oitaa'ita a eapapita huku'oehara bo opoi'oo bo ariabuu oiraarei rupee kepai. Ha rohearei ii'aa ruupe kepai oiraarei oo'ore bo hukubuu ee, bo okuu piro o epaapi'ehaaboroo oo'ore bo hukubuu bisio aree'ita hukuia a uka bai kasibaa sa eapaa'oe oo'ore bo hukubuu. Bo ruupe roga'a a oira ore'oopi'e- haaboro ko'e bisio a eapaaea pemeli hioko'i oi raarei iisii hukubuu bopa'eesireiarei.